Ajamm nu in in ñayivi ku'u te kua ntoó ntavi te jana ntutee ini ku ja nueno ka saa in nteé minu nteé minu chu'un ó in nteyu íni saavaá na ntani fuerza yuan te ku a ntuva chi <hesitation> nu yuan kue kuun kue kana ni nto'ó jao te yuan ku ja kuita te kunija kaá in nteé minu, nté minu chu'ún oó na in nteyu ini te nava ntanii ntani ini, ntani fuerza yukan ku ja ka sa'a yaa.